Yaikuatia vaera mopetï yomongoi, jaeko yaikatuta yae yemongoipe, mbɨatɨtɨ, yerovia, ani äräküa, oïme vi mbosɨ rupi oyeapo vi yemongoireta, ëreï yande jokoropi yajava yaikuatia